एक, तीन, पाच, सात, नऊ, अकरा। तेरह, पंधरा, सतरह, एकोणीस, एकवीस। तेवीस, पंचवीस, सत्तावीस, एकोणतीस। एकतीस, तेहतीस, पस्तीस, सत्तीस। एकोणचाळीस, एकचाळीस, त्रेचाळीस। पंचेचाळीस, सत्तेचाळीस, एकोनपन्नास।